Oa ngia azafady tadidignao moa ngia le le raha nofinofisina tamign'igny nofinofisina fialan-tsasatra nofisinofina taloha igny tadidinao tamintsika terminale ngia le ana eritreritra oé zaho ozy egnao andeha Majunga ozy egnao andeha petit plazy ndeha am bord tadidinao nge izy igny najy nanana eritreritra alo ngia tsika andea satria maro boka le asantsika ake atsika to mbô mbô ande hialavoly akagny mankory ana pare sa tsy pare.